آلو کیسا بیک کرنا بولے تو آلو بیک کرنے کے دو طریقے رہتے ہیں۔ ایک چھلکے کے ساتھ بیک کرنا، اور ایک دوسرا طریقہ کیا رہتا، بینہ چھلکے کے بھی ہم آلو کو بیک کر سکتے ہیں۔ کیسا ہے، سب سے پہلے آپ کو پانی لینا پڑتا ہے۔ پانی لے کے آلو اس میں ڈال دینا۔ پانی میں آلو ڈال دے کے اس کو سٹیم پہ رکھ دینا، مائکروویو میں رکھنا، یعنی نورمال چولہے پر رکھنے کوں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب اپن آلو کو موسٹ پرابیولی لوگاں چھلکے کے ساتھ میں بیک کرتے ہیں۔ ایک بات تو، لوگاں کو چھلکا نکالنے آسانی ہوتی، اور آلو اندر اندر تب جاتا نہیں۔ اگر اپن بینہ چھلکے کے آلو کو بیک کریں تو آلو پورا چکنا چور ہو کے پورا پانی میں مل جاتا۔ اس لئے ہمیشہ کیا ہے، آلو کو چھلکے کے ساتھ میں بیک کرنا، اور آلو بیک ہونے کے لئے چھلکے کو ہاتھ سے آسانی سے نکال لے سکتے ہیں۔